Mopeti oikatuete kavi oyapo tembiuva oporomboeva jaeko jokua oporomboe jaeko temiure oporomboevano jokua oikatu kaviyaetako ipoki reve kavi yaetako omboe kiraitako oyƚ jare kiraita ndei oyƚ mbove kiraitako oyapo mbae ndieko omboyea mbae mbaeko oitƚta pƚpeva mbaeko kiratako ombo pise katuva